Na io na-mongo, ko na i toleng ong giriving, na i toleng giriving ong, ko na i paloi to-eal kailobul konuge, kelio-ping tole-e-ema ve-ela-ee pi ee oe el a te toloi pelane ko paloi pal paloi pialo-ma me-ve ima ti mela, ko-ee tong tepieng pilsol a te konuge, ta mang ping e-e gagema pelang kong i te melam pi, pa io peleng pa mang kong a temela pa mang kapuo pi-eal, vulamong ti io ka seng mong teng i mela, te kere teng i mela ko gulang nge geniong ping bene pi io song ea ko ngo mang ngulo io ka ma pa io po-eal, ko ti io paloi te ma-ea ko na i paloi keliong ping tole teval ve-ve pale-lave piti garong ve ko, te konuge mpe-ea pamong io paloi to maket lamong, ti io kere kelia te maket ko mang nge pangoi i keria kong po mane poto ma pangoi ingiva pomane pi vueie mo-o ua raneve i-ama, mongo pangoi ingiva song opa ko pi buere uoa ve, te konunge te-ee kovaloi ve te pa ee po ve pel tetirang ngave ma ti mang pangoi, ingi va ko-ee ea te-alve pelai tai te a tong lavong ti io kere-e paloi pel, market le te alve ko i te paloi keliong pinf to ual ka ma peleng munge rone ma-ea. Kolo mange le lelavu vi mange,- ee kona i paloi kelion ping paloi pel gonu keliong pi-nng pilso gal gonu ti ong nge tamang kengion ping tongo eea gonu, ko ta i paloi pilso ngal gonu mong lamong ka mang kingong kingelva e-va, mo ungi vong ka-ee ngeling vong kuang vo kenge, vong koi te kere toli paloi pilso ngal ea nina ta keia mve e-a a tevuong po pi te gulang, tee teval te rigina ko ta mang keng iong ping gerel tembeme le ma po piti rigina, ko na i paloi pilso gal ma-ea ko keia nina re oma ea ko mpo tema iong iong mange voing, na-ee ngenang vuroko na neng nge niong ping vene no ko vanoi poto no tang mongo ea, na pilso pel va mongo ea lamong ka palei lema pang teng nga pi vuere uo ea ka iliva ea tang nga lelavu ea mang te gulang ea, ko na i kulung ka ma peleng oro na vual vma ea ko pong iong ipo melang kuang kel guno, ee koing io te kilong keliong ngo neng tong ka neng iombuolo pela te keneliol ea, na tento pel pere ving keaso muta vena, ka-lo ngeng-e gulang poto te kenelioi mpe ea ko song mute bena ea kong munge gulung poto ma ea ko te kilong tong gulang, ka neng keliong ping tepel neng pel-tente tel pereve ving keaso.